Aà awawan a yesh-sha gonga koo'ndai ngam yesh-shugo gonga ko a fewa ɗo ra'ayima'un, ta'avi an'ayesh-shan gongo kullum awawan